<hesitation> Kôfa mieritreritry fanjava ny marsa izen̈y za. Izy io izen̈y midika aminakà fanjava fahatelo. Avy eo amizay tapitry izen̈y fanjava telo amy taôny in̈y mila mandin̈iky izen̈y karà karakôry proze ten̈a izen̈y aia zey tan̈y misy izy.